Yandukujan ku'í, ku'í nananin xhenkanró ndetuka onré konre nadantaña ñayinguo chiyenró, yandukujan iindukujan íín iin njueno kuchiya'á, uun ya'á hi kueján uun ya'á in chichi he kua comida en yandukuján pero konde yunka yenró, yandukuján chio tuu hijuajuna yekenró ndojón tuku iho hi nani unintoyo ján nuni toyoján yanona kuiya onre nda'a chiñonró, uun hi tonro onre kakuru itonró luchí uun ndavaru ko nunnin toyoján inyeruuun ndediki cuchi jan, chón jan ke xheró ndukujan kui juan taka en yuku ñe'eta taka cheva'a kenró ndachioro nuniján nenuu chioján njueno ndainiro njuniró nuni ndoyoján chidikiye ndakenró, unikuanu chioján uneján huajununa xhikenru nanu kue nduka yenró ni chino'i itonró nda'a kutu ichonro luchi enana kuia na kuia ho onré keño'o vikonró unka iyenró chi avii ndanuka ndenuka chenró.